اواه خويا انا مدابيا نكون اذكى شخص خير من الشخص ال- المشهور كامل لالا اذكى شخص هو المهم اذكى شخص هو دير دير صوالحك وواحد مايفيقلك ونتى تكون تسوطي من حاجة لحاجة وواحد مايفيقلك وواحد مايجيبلك خبر